Tena, <hesitation> moni i mei an tuan e hon puh o gumgum o raraeh nahen napinipo, i mei ah. Moni mei an tuan hon puyo toae o raraeh nahen napinipo.